سریلانکا بډای کلتور لري چې بودیزم، او هندی دین او تاریخي میراثونه پکښې مهم رول لري. خلک یې مینه‌ناک، میلمه‌پال او دود ته ژمن دي. د خوراک کلتور یې له مسالو ډک دی، او همدارنګه چای یې نړیوال شهرت لري. دودیز رقصونه، او هم فیسټیوالونه د سریلانکا د کلتور ښکلا ښيي